Marobe aby hagnina tiako hanigny fo tsy haiko mahandro agnanji, par exemple zao ôtra ramen regny, afa mampagniry fô mahita andregny kô fa mijery <hesitation> drame koréen re mahita anjare hômagnananji lai mbo te hinagna be regny zah de mbo magnagna eritreritra oe te agnano ananji antragno fo mbola tsy aiko magnano ananji fa mbola hiagnaragna ndraika aminy andro hafa. De ankoatranzai ôhatra hamburger zao koa ho <hesitation> anisany tiako hoanigny fa mbola tsy aiko magnano ananji de pizza koa o ake.